<hesitation> Karazana zava-boary misy any an-dranomasina fantako alongany: <hesitation> mangrôvy a, de alga, de lôka a, de baleina a, <hesitation> hôrita, <hesitation> salahala, sôrakôrana, <hesitation> akôrandriàka, de ansansa.